Fomba fiketreha atoly: vaky atoly iny, ajobo anaty finga, de kapohy, isia sira. Bakeo amizay alànao lapoaly igny, ataonao ambony fatapera eo isianao menaky. Lafa hitanao menaky igny fa may, ajobonao amizay atoly iny, bakeo avalikinao. Lafa hitanao i fa masaky afalinao amy finga.